स्पेन या देशान लोक हंगसार चोड्सो आंवडचो जेवन मंझे चुर्रोज जितुन। तेह पीत बरे भाजुन गोरम चॉकलेट सॉस आन घालुन खातात। जो हंगसार खूप लोकांक आंवडता आणि तेह मास पण खातात।